طبعًا إذا خيروني بين السكن فوق شجرة، أو بمركب يصلح للسكن، نختار يعني مركب، مركب أفظل، نحس إن الشجرة للحيوانات يعني مش للإنسان أنا اختار يكون مركب أحسن، و-تجربة- ،ولا تجربة باش تكون أفظل بطبيعة الحال، جديدة هذيك المهم.